Amooġo órere maraloźengen kaɭo ona fúlu fúlu naḃakazunimi. Me amooġo ahaŋunu kásive moo órere aɭalemi odiamo mómusie namaini oźaźa nakale, ifok naḃa máźira mirin. Órere maralongen amooġoġaɭo aḃakazunimi boona fúlu fúlu. Ñaamooġo wameenayami rúmunda muśe muśe niini aɭeleġeɭew niḃa míźira. . Móo muhaŋunuġaḃay. Amooġo maniźon aźon ádiabon añaḃaiṗaġu minamooġo. Iɭeġaṗaġun me baeb baiyi buñatian ośona núḃurile. Kokazunimi ahaŋunuġaḃako aźaa ére enaena ũũ. Siġadiamaźomi añaḃaimãġadiamaźomi, niḃabaeḃaźomi namooġo, meañaḃaiṗaġu. Balaatian írii soafiamiġaɭo aɂ ñaźimiŝemitere ñafobaɭeġinźehom, wala baluŋinźe terebuŝeŋe, arehaŋuniḃay kazuniḃee ona fúlu fúlu. Añatian ośona ífoniḃamaźira. Moininiaeḃeeb, niɭoiźixabo. Mósimo baeb aźaźa nílelumbo. Kálelũko koiniġaɭo amiñaeḃośona, númuɭiźili atianośona ah naźixabo nére. Amooġo nimbuźa nile nilo ni- nilieniźe, arehaŋunifia, timiañaḃaiɭomazunimi adialale mimi óo muzunuluźe. Moiniġaɭo arehaŋuniḃay nidiamaźomi aźaa mímili muḃaa.